So tawii miɗo waɗa njam ngal, miɗo waɗataa waawde njiddaade fiyaangu ngal. Mi njiddaade ko ngoni baɗi goɗɗo ngal ngal, sabu ngal nguurndam ngal mi njiddaade kañum. Mi ɗo jaɓii ngal e nder tawaande goɗɗo ngal, ngam waɗde goɗɗo ngal.